Bùwá màa bo súnu eɖe <hesitation> ɔ̀fɔ̀nɔ̀ nyiì. kayi ùlu gbi gòo eɖeɖe le lèe àlɔ, ùtè fí, ugúnù màaɖu tè yìlè ánu fífíífíì. báànyɛ́ eɖe, bàáa mù gbòonyuà, ni ɔ̀fífì ɔfífì ɛnɛ́ɛ, kàɖi òó koà kása úni no gúnù. úni káɖi ɔ̀fɔ̀nɔ̀nyiì nyòo ínɛ lèe ɔwɛ, à za mu úɖìkɔ à òkò núùgúnù màaɖu, à nááá zá mi wɛàà. úni ánìnɛ̀ lèè plémú nàá wulì ani ugúnù. úni sú ùŋò máké ɔ̀fɔ̀nɔ̀ nyìi ɖòo nyo ì nùkpowɛ, kɔ vé kɔfí ití lóó kɔsí ùwà kɔà lóó, be si bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ blɛɛ ɔ̀ɖátèe àwù. kayi è si kínìtè, kaɖi è si bubutu ɔkùɛ̀yɛ ni à nàá nyràéyi. ìgbo náka náka ká kayi bá ni níìŋùi bíì, u no gúnù. kaɖi ùú gbi gòo ámi, núùgúnù tè yìlè ayáà, ù tè yìlè ánúù, úni bù tò wùlò bɔ̀sìà ká, u tà fɛ bɔ̀sìì, elílɔké <hesitation> ɔ̀fɔ̀nɔ̀ nyiì ká tà fɛ bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ ni ɔ̀ɖátèe àwù sú kaɖi esi iku màa wu kɔà tè ù nà slíì ánɔ̀ku uni. néèbi nì náánɛ na nyàmà ábua kaɖi ù nɛ nɛso ánàwù ikle wèe yìi à nàáa nì yila àwù màaɖu ú náa nèè kaɖi ù nɛ anɛ so ánùklà lɔ ina, ka á nà tu ùklàlɔ ína màawu tebì, yá elí ú náa za gúnu ánìnɛ̀ lèe ɖɛ́ɛ́ ɔwɛ náka ká nàmi ɖè ugúnù màawu. Mòonì bule ká búá bù nyo, ugúnu le nonyobìà ùú so lɔ̀ku, bɔ̀sì òtòwò sò íbìyɛ́ blɛ̀ɛ bɔ̀sì àtàfíá wo sú kózá ya íɖì lɔ nì bɔ̀sì owò ígbɔ ùŋònì àlɔ̀ɔ, bɔ̀sì zìi ú no wò.